ഭ്രോവ്ന് രന്ഗു അന്തേ നാകു ഏവി ഗുര്ഥുകു അസ്തയി। പ്രക്രുഥി മര്യു നീല ഛ്ഹേത്ലു, മത്തി, പര്വതലു। ഛോഫ്ഫീ അന്ദ് ഛോചോലതേ ഹോത് ചോഫ്ഫീ ദര്ക് ഛോചോലതേ। സ്ത്യ്ലേ മര്യു ഫശിഓന് ലേഅഥേര് ബഗുലു ജച്കേത്ലു। ബൂത്ലു വന്യ പ്രനലു ഏലുഗു ബന്ദ്ലു ഗോദുമ രന്ഗു। ഗുര്രലു വിന്തഗേ ഫുമ ഛ്ഹക്ക ഫുര്നിതുരേ അഛ്ഛമയന। ഗ്രോഹലു ഏവി ബ്രോവ്ന് ചോലോര് കിനി ദര്ശനമ്।